एबे इ संसारमा एबे कुकुरानी कतेक न कतेक जाती बडैना । एबे जम्मई कुकुराह मन्सवासे मिलाहे हतै कहके मोर हैने लग्लही हौ कतौकी एबे जसने इहे लोकलावा कुकुरा जुन हमरा छोटहिसे देखई बडहु एबे हिन्का त एबे इचहिच खैनावैना देले त एबे इचहिच एसो मायावाया देले त हिन्का मने यिचका मिलाहे खालीक हसौ मन्सवासे एबे कतौकी पहिल्यईसे एबे मन्सवक सङे रहई ना । एबे जसने एखना जुन एबे मन्सवा ठिमहसभ जुन एबे कतेक बहरसे यानल सभ कुकुरासभ बडै, एबे हिन्का एबे कतुरो माया करसहु फेरी, एबे भाते किहो खैनावैना खिओले फेरी एबे कटाहे खालीक हसउ कतउ कि हिन्का ओसने नई बनोले हसउ ।